जैकेट का कुछ अलग अलग प्रकार छन। जै मा दुइ व्यापक श्रेणी छन कोट और जैकेट। कोट भारी और लम्बा होंदिन जबकि जैकेट हल्का और कटियाँ होंदिन जू कि कमर तक या थोड़ा सा एंच का हिस्सा तक ही ओंदीन। जैकेटों थें कई नाम या प्रकारों से जाणे जांदू। बॉम्बर जैकेट, मोटर साईकिल जैकेट, वीसी वॉस्केट जैकेट, कोर जैकेट, वर्दनकोर जैकेट, वर्कर जैकेट, हवादार जैकेट, रेंस पफर जैकेट, टाउन जैकेट, शैल जैकेट, एलटी जैकेट, बाइकर जैकेट इत्यादि।